Silmänägemine um tähtsä asi. Nii et tuuperäst omgi hää, ku sa ei kaeq liiga pall'o ekraani vai ei loeq raamatut, vaid vahepääl tiit pausi ja kaet kohegile kavvõndahe. Ja muidoki om kõgõ alussõs süümine.